saleis dela ciá i del país? Comu hazeis pa poel premitíl-vus tantu gastaeru si yo ni pueu alas vezis de llegal al caberu de mes con perras? Amus ombri, lo vuestru es mu ralu, a vel daondi sacais vusotras i vusotras las perras que tenís amegas mu ralas i que vienin ala güestra casa a oras mu ralas dela nochi i colos jetus daleaus del tó.